ايوا روتيني بيكون غالبا بصحى الساعة تمانية وافطر وبعدها بساعة بشرب كوباية قهوة وببقى قاعدة اشوف شغلي وارد على ايميلاتي واتغدى حوالي الساعة اتنين واتعشى قبل الساعة تسعة وبكون في النوم يعني من أحد عشر ل اثني عشر اكون في النوم.